Aa hanii himɓe naftira be nbabbaji ha jalnugo himɓe amma ɓe naftira be dabbaji je ngatata himɓe. Hanii ɓe naftira be nwaaɗu, fatiru amma banda rawandu ladde koh nyeewa ɓe naftira be mai ngam don mari illah sosai.